Amin'zao fotoagna zao zegny, agnisany sarotro ny fitadiavagna asa, zegny mahatonga ôlo areky mandeha lavitry mitady asa, hivelomagny mba afahany hoe hivelogno tsara le zanany avy afara agny satria agnisany'ny <hesitation> sarotro indrindra zegny. Ny tegna tsara hoe ma- mandeha lavitra izy satria agnisany magnitatry saignanazy, no asa- agnisany mampitombo fahalalagna azo ohatra hoe ndraindray lasagna any andafy mitady asa, ndraindray avy any <hesitation> ndraikindraiky avy any <hesitation> avy amin'ny faritry tonga eto amin'ny renivohitry zany hoe zegny agnisany mampitombo fahalalagna ho anazy ny fala- fandianany lavitra am'regny.